Ha nani tá he lulu chí ihó tá nrige lulu, lulu xhité hé che hú kexi niñu niñu yuketá'a nani choko choko jaché de ché ihó maxí ché ihó mé chedexhí daño hi tá taplantandó ihómaye yeyexhí ñió <hesitation> choko yokan ihan chitaja lulu nana nani choko, choko kuixhi tejian xhi ihó ché chex dañoxhí, kú yendó xhí kuando yuka tejani jani jani dendo janexi jani nanexhité jaché xhexi xhexhexí kú chendó kó choko jan ña ko jaxió dañoxhi ihá.